Po javën tjetër pritet me ra borë, kshtu që i kisha thon me marr tesha t'përshtatshme për dimër. Pantolla trasha, blluza trasha, termo çorape të dimnit, kpuca që jon t'përshtatshme edhe që nuk rrshqasin se ktu edhe bje borë edhe ka ngrica. Ni jakne t'nxehtë, kapuç, shall, dorza.